Ny fomba mahomby hampihenana ny sakafo ariariam-potsiny ao an-dakozia zao a, rehefa le mahandro sakafo iny <hesitation> ohatra de atao antonony amin'ny isan'olona rehetra ny sakafo handrahoina, afaka koa ianao hoe raha manana vata fampangatsiahana de tehirizina ao anaty vata fampangatsiahana le izy de afaka hoe afanaina iny de iny indray no hohaninao manaraka, de afaka koa ianao hoe miompy akoho amam-borona de omena an'ireny le sakafo amin'izay tsy verivery fotsiny.